أ- <hesitation> أنا بعمل حوالي أربعين إلى ثمانية وأربعين ساعة في الأسبوع، أما بالنسبة للأجازات فأخذ متوسط من عشرة إلى خمستاشر يوم إجازة في السنة حسب الحاجة والظروف، أحب أخصص وقت <hesitation> للإجازات عشان أستطيع أج-أجدد نشاطى بحب أطلع في الويك إيند كمان على <hesitation> عشان أرد للعمل وأنا نشيط وحيوي.